خبز الكعكة أول شي خذ زبدة وسكر واخلطهم زين لين يصير الخليط كريمي بعدين ظيف بيظ وفانيلا واخلط مرة ثانية، بعدها ظيف طحين وبيكنج باودر واخلط لين يتجانس الخليط، صب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة وحطها في الفرن على درجة حرارة مائة وثمانين درجة لمدة ثلاثين إلى أربعين دجيجة.